Mbuapi ño ko aikua jae ko grisol, girasol jaere oime iru ye aceite oyeiporu ipuere vaera oyeapo picante, milanesa, asao en olla jokogüi pollo al jugo